افضل اني اسوي الاكل في البيت لانه يكون صحي اكثر من المطاعم ويكون يعني طعمه بعد ألذ ويعني انت الي تتحكم في المكونات يعني على حسب الميل بلان وكل شي يخصك